po neh nicpensaroua, pos amo, pos amo. norepentiroua, porque pos, a lamejor. de porsì as, a ihquin onihualicac nosuerten. amo, amo nimoarenteoouh.